Pues jue yëdun tanto toxëjkë yodëjkë kaxtë du'u yaj tuyn tyam yodyëjkë kuay a'ax dun kyaxtëy nëkax chayj kax të a'ax dun kuay mëmënyë yë toxëjkë tyam ëjt's jëdun kuay nyajtë n*ekxë bi'i dun yajxon myëmëy y pën jedun mëkumëxpëji'im a'ax dun mët yaj tumbë jën mexta'am jadun a'ax dunkuay myex yaj kayë.